Quia na nntꞌia cwii ꞌnaⁿ colo cachuiꞌ ꞌnaⁿ ndyojndyee naquiiꞌ xquia̱ⁿ joꞌ cantyja na ñꞌoomnaꞌ colo ꞌnaaⁿꞌ soom luaꞌ cwii nnom jeꞌ jeꞌ cwiicheⁿ nnom na ndyo na ja quintꞌia colo cachuiiꞌ joꞌ luaꞌ na ndyo cantyja ꞌnaaⁿꞌ na chiuuwaa na nncjaawijndeii tsꞌaⁿ, chiuuwaa na cwii ꞌnaⁿ na jaaquie, cwii ꞌnaⁿ na wandoꞌ, cwii ꞌnaⁿ na ñencooꞌ ee na wii luaꞌ ꞌnaⁿ na yati ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ juunaꞌ na tyja ꞌnaⁿ jeꞌ luaꞌ nndyo na ja mantꞌia na chiuuwaa na quia na chaꞌtso xjeⁿ na wii ñecatsonaꞌ ya jaacwijndeii cwii nnom maluaaꞌ jeꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na nnda̱a̱ na nntseijoomꞌndyuꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ, cantyja ꞌnaaⁿꞌ meiⁿnquia cwii nnom ñꞌoomtiu na ꞌu maleiñꞌoomꞌ na ꞌu matseijndaaꞌndyuꞌ ntyja ꞌnaaⁿꞌ na wii luaꞌ ndyo na cantyja ꞌnaaⁿꞌ na jaawijndeii tsꞌaⁿ ndoꞌ chiuuwaa na wandoꞌ tsꞌaⁿ na ñencooꞌ.